Ayapo vaera kuanunga tenonde ko amaeta mbae ko aekata jare kia peguara ko <hesitation> ipuereta ra aporomborɨ jare oe kavita ko se yae jaye ko sepuereta jare kia eteiko oipɨta jokua yomborɨ guinoiva jayave ko sepuereta ayapo kua